Marina fa ilaigna zagny ilay miasa amin'ny fiainana. Nefa tsy tsara ilay hoe miasa be loatra nefa tsy mizaha ilay maha-antegna antegna manokagna satria mba ilaigna koa ôhatra ny miala voly, ilaigna ny mba hoe mametraka fotoagno amina raha hafa ankoatra ny asa. Satria izay zagny ilay maha-olombelogno antsika hoe mba mila malaky aigny, mba mila mifanerasera amin'ny fiarahamonigna, amin'ny fianakaviagna zagny. Zay zagny zava-dehibe zagny ilay hoe mahay mandanjalanja an'ilay asa sy ilay raha hafa ankoatra ny asa.